Ya, fomba fiasan'ny fandretana jiro izay misy karazany maro ny firaiketan'ny le ampola amin'ny fandrehetana azy ,dia misy karazany roa misy ny mamono azy revo pihana le izy, misy koa ny mamelona azy revo pihana le izy.